Enyoni niga ekoroo enchera ekorosia egesu kiaye enyoni niga ere eng'aini sana, nero, nabo nyasae anyetongete enchera ere eng'aini. Enyoni eye iga ekero ekorosia egesu kiaye, teri korigia enkorigia ere ritang'ani ase ekorosia, ase embura etayetwere, enyoni niga ekogenda yarigia ase egesabo kere are gose ase amato are, yabeka korwa nse ya erito riria, gose ase amato aria. Yaenda yarigia, ritang'ani eekorarigia <hesitation> ebite ebiomo, gose obonyansi obwomo, enyoni yareta naende terikoba ere yoka chikoba chinyoni ibere, ekoba ensacha na enkungu. Bono ensa enkungu niga ekoreta ensacha, ero niga egosiba, yagenda yatoma enkungu yareta, yatoma ensacha yareta, enkungu yatigara aria chiagenda chioyi kwanyora ekogenda ero, yaika aria, ensacha nigo egasaine gosiba yareta obonyansi boria arete egete keria ekemo yasiba round, yagenda yagesiba na omonwe ekoreta na omonwe oye yasona. Ekeene nabo okonyora ng'a enyoni, niga ekosona egesu keria buya kapisa, mpaka kiarorokana kwabuga na omonto osonete na okoboko. Rakini enyoni niga ekeorosia egesu kiaye goetera omonwe nokogoro kwaye, yareta obonyansi obwomo, yaenda ase ritoke yaoiya emegoye eria ya eritoke emiomo yang'usorora yaira yasiba ritang'ani, yasiba roundi ase egesu ase ekonyara goisana yamanya gokora kworwa ororo yaenda yarigia obonyansi koyaretire obonyansi yareta obonyansi obwomo, obonyansi obwomo yareta yaenda yabutora ase <hesitation> emenye aseee ase obonyansi bore gose bwatachirwe gose bwabutoirwe, yaenda yang'usa, yasibera yasiba yasiba round round round round round round. Gekorosia buya buya buya gose yaenda yarete emeri ya emete, yabeka, ekero yabekire emeri ya emete, gose yaretire obonyansi boria yaaa si yaretire ororo, chiasiba egenderete gosiba round yasiba yasiba. Koyakorire gosiba bono niga ekogenda ase chingoko chimenyete, gose egende ase chintamame, chintamama chiria nchibwate egento buna omoito, ekero okogenda ororo nebwate echintamama chiria ekoenda yasunyora, yasunyora yarusia egento buna omoito, yarareta ritang'ani, amarionyo ya echingoko. Kwanyora egosomba yaimokia yaira, yaimoka yaira yasoka yasoka round round, erinde ekera egocha kobeka amagena aye tagwa nonya na ekero embura egotwa, tenyara gokora ki. Gosibora, ase aria na embe embeo na echa omwagano na ocha omonge, tekonyara koyeu nyegeri mpaka erw aria, yasiba yakora, yagenda yareta chintamame chiri chingaaa chia chintamama chiri yasumora, yareta, yang'ea kobeka ororo, yang'ea gosoka buya buya buya buya yatandasa yak yatandasa. Ko yatandasire bono, enyoni eria niga eisanegete na enyomba eria, yarara ororo. Bono nabo okonyora ng'a ensacha eria chiarenge amo nero teiyo, nero yoka ero ororo. Rakini enyon chinyoni echio iga chimenyete ibere, tekomenya eyemo, naende terikoba are na eyende, nabo okonyora ng'a nabo chimenyete ang'e nsa abwo, chiarosirie ase aywo igo okorora yarosirie egesu keri ya kiabeire, manya ng'a igo ngochaka ere kobeka amagena, yabeka amagena, yabeka amagena aye abere gose atato gose ane, enyoni enene pi iga egobeka amagena abere, gose amagena atato, echi chinde chinke nachi chikobeka amagena mbaka ane atano rakini enyoni iga etakeire gobeka ama eko enyoni igo ekobeka kuringana buna enyoni eyi buna eng'ana igo ekobeka amagena abere gose atato aywo naro amagena enyoni ekobeka. Ko yabekire igo nkorarera ere, enyoni eri yamanya korarera ga aria, yabeka amagena are naende yararera buna engoko ekorarera nero, yarara omote oria igoro iga aria, mpaka ekere egocha koturaki nero. yabeka ebimanu biria biaye biaki ebichuchu biria biaye, bia o- amage, amaga aria amaga aria akina, achaka koragera, achaka kogania endagera. Koyang'eire kogania endagera, nabo okorora buna ensacha ekogenda yaeretera endagera, eye ere ase egesume, yayea endagera eri nero yanya koria aria, ebichuchu biria ki biabeire buna buna biatwarire riberera ekiagera tekorwa are naende konya enyoni giarorire embura korwa are, nigo ekomiyoka bwango, yaenda korara na ebichuchu biria tetweru, yabituntuba kabisa ebima eeh eh o- amaga aria aye tatwera, yabera nabirobio yabitundeka yabitundeka buya kabisa yabikuneka buya kabisa yabikuneka buya kabisa ebichuchu biria, ebimanu biria gose, <hesitation> amaga aria aye, mpaka amera amaroinyo, ekiagera nigo akoiborwa atabwati amarionyo naende bire bike sana. Kobiaaa merire amarionyo aye bono, korwa abwo, nabo bikonyara ko koba bono stable, yasoka ake yabiretera endagera yaenda yabwata ebisase, yaenda yabwata amakonde ase okorema mogondo noere yanyora amakonde gete yaimokia, yaenda yaimoki, yaenda yaaka ebige biaye biaragera. Naende buna embura egochi koba buna ngotwere yaminyoka bwango, yaenda yabirarera, ande ebichu gegoika ororo iga nabo ekobuga enchera gete iga amaga aria amanya ng'a eng'ina yaikire yabiereria endagera. Kibiaigotire bikorara, eywo nere enchera. <hesitation> enyoni emenyete, aende enyoni nero nkonywere amache, aende enyoni, ero na eng'aini sana ekorosia, ase mwanyabanto atanyare goikeria, gose ase atanyare konyeaka anyeumise, nero nigo ekobisa egesara kiaye ase ekoroseria. Iga enyoni, nerooo niga ekorosia buna engoko, nero niga ekomenya buna engoko, otatiga rende egento enyebuete ero niga ekoiruruka, yaani iga ere engusu ase okoiruruka, eki naki enyoni egokora ekero ekorosia egesu kiaye.